Pandapotkon tong songondia ma mula aso fit badan niba memang aupe ngungada dau konsultasi tu dokter, memang semalam wajib dei hita modom minimal lapan jam, modom kita lapan jam borngin, arian ita modom duabolas jom, totop do na borngini sehatan pamatang niba tu badan niba fit, jadi muda arian iba modom, hurang doei memang pala anjuran ni dokter pe waktui nggokonsuktasi au inda cocok, jadi kesek- kesegaran bugaran badan nibai hurang, tapi modom iba bornggin lapan jom, pas lapan jam bahkan urang sian lapan jam pe, inda jadi masalah sebenarna, modom iba borngin misalna dua jom arian iba modom sappulu jom leng, degesan diba na borngini modom, harana memang mule sian najolo ianjurkon modom antong borngindo, nangge dong arian. Cuman kadang kadang, baen niloja di pamatang loja ni karejo nabegadang, inda tahan mata niba be angkon leng namodom iba arian pinomat sattokkin, tai au anggo naurasoi modom iba arian par borngin susah mei iba modom, gelisah harani didia, ma mabahat tu iba modom arian attong, jadi mula pas modom niba lapan jom otomatis ancogot nai iba karejo iba segar bugar, badan niba fit, nggadong irasa kendala irasa ilapangan, pala namarlapangan iba. Pala songon iba tong namanyupir do a memang tenang do, cara marpikir niba pe maroban kendaraan i. Dari pada modom iba arian, anggo borngin urang modom, iba tai leng taboando naborngini namodomi pado ariani, ariani modom pe iba non onom jom lapan jom tai matai inda puas ulang, magrib ari manono mata niba, harani ima soudokon padahal naumbahatan do iba modom arian po- pado borngin tapi badan niba lek totop perasaan niba ro songon namariang, berarti anggo ahana degesan me iba borngin minimal angkon lapan jom, harana aupe anjuran sian dokter do tuau i, mula keau misalna tu klinik tu puskesmas au totop do usapai konsultasi memang wajib niba modom piga jom do saborngin sangas songondia, memang idokon dokter ido, memang harus! Lapan jom, minimal pitu jom. Minum, modom borngin pitu jom misalna arian, duabolas jom lek puasan dei na borngini na pitu jomi, ima perbedaanna marbeda lima jom istilahna, na modomi iba harana anggo modom arian ia, ro songon naterpaksa doma. Jadi anggo borngin memang waktuni halak sude modom, istirahat borngin.